Mpitety faritra aho ary very tao anatina tanàna vahiny anakiray. Ny ataoko mba ahatafavoahako ny lalako dia ma- manontany an'izay olona nifanena tamiko.